لكن في المجابل، عيون الشهرة موجودة أيضًا، الشخص الشهير يتعرض لظغوط نفسية كبيرة، لأن الناس دايمًا يراجبون تصرفاته، كمان الخصوصية تكون معدومة، وكل تفاصيل الحياة الشخصية معرضة للنجد، هالشي يخلي البعض يعيشون حياة غير طبيعية، ويشعرون بالوحدة حتى وسط الناس اللي حولهم.